Yu be lë nex guꞌn nak ñi, yu be lë naranj guꞌn ye c̲h̲owma yu or ñi o sdziꞌbma zed lëdu dzekna xnit ñi knu, yu mang mang ye lëꞌkga ñi, lëꞌkga kon zed o kon giꞌn c̲h̲owma mang ye, gits pni lëꞌkga c̲h̲owma ñi, tamarind lëꞌkga ñi tamarind gana c̲h̲ixkwaꞌwu nis xiula lë sukr lowu par lëꞌwu chak nix, per ñiwu, <hesitation> marakuya lëꞌkga ñi këꞌkga nis xc̲h̲ixkwaꞌ marakuya porke ñi marakuya.